﻿kokko paro shee mungeno shina nakko gutani ta rocoo no wataa ɓaji a pirji ra fukrocoo nom kam duk shee chergeno to fukrocoo no ninya kam shee nako kabno ti kupiranmo kar wa mandi ninya kan medon an meni go ka wejji wa shi yi shee nin ninya mig̱irem kaa pee go ma ɗia ɓang. kan ko nong shaɗu ninya kan medon kan shadun anjrego ma yu ɓirran kan shuro kan ninya kar yu ɓuran kan ninyam amma kar kumapidim ninya minjirem munu penigo fukrocoo go ɗuaim kamagam mandi wai shin kakka yu yumo ra ɓongo ka minji yuani shidam shin walla karri dabal kan kaɓi ta ninyan mingirem. ninya mandi kar kaɓun muduk ta menani kan yu washiremuɗuk kuma ta ɓongi a mingim ar shokko ta andom ta idani ta ɓong shu mandi ninya ra illani wa kero kokko shir yuwani tedgo ti illi ar shukkom amma kama ɗiije go ma ɗiiji ramina shabi kar yu ɓure kan ninyam ka ɗiija go ɓang kan konong ma wa shinga kan ɗei ra ɓongo indo ta ɓongo ma wa shi yamba shokke go ka yi kan yi washire kan lee ninya mu wa wai shinga yigo kagar kabun kashim.